اول شي لازم اطفيها من السوكت مال كهرب، من النقطة - وبعدين ابدي احل الكلوب ، وارجع اجيب كلوب جديد، وارجع اشدو بس اتجاه الحركة يكون بالعكس، يعني اتجاه الحل عكس عقارب الساعة ، واتجاه الشد يكون مع عقارب الساعة - اكمل ارجع اعلق السوكت، اغشع اذا اوكي اوكي اذا ما اوكي احركو